Samaba'an samaba'an weyan enyesi memburi makaranta ranni eh jamano den komsen dim membu nak makaranta egeri elie jarabawa mani university dim nye membu dani ebum wopsanabu da'an tebega wora nedon baan alatim po'anni duniyarowo iya keumsini woraso wora poggan ne poran bu a ferinso karan iyatibe pushin harmani bewe soggum bebu denan dimanni awon membu eligeri makaranta izangipen membu epogan nyamso ko emaden penan ema emapogan nyembo anakwa sayinanwe riti an osom jarabawa enlian to afag su'akageni membu egeri makaranta wari mendobu egeri abuja dombu egeri lagos ebaijangi pen eperan evalli bewebu nyamembu sauran bewedonbu den dimman ni etunbu te sannan gwamnatiran wemi yan kuma we zangi <noise> pensoga amma kansila samanso we zangi pesoga ima chiman samanso inzangi pesoga ma <hesitation> memba samanso imzangi pensoga ma shugaban kasa bamanso inzangi pen soga ima gwamna samanso to san geen dalili membu kujimo. Wa jamo eget pen jangen so moon ga samabu i'nwamiriga etebmiri ba'an an ege pen nwa nan kuge pebanan to weyan duniyaro jibani <hesitation> mi nak makaranta soga icuci poggarate nya geranan bo manaran eke illumi tubu a wewa ilimi tebe miwe zangi soga wii apenden samanso an daliliden a wobeen menwobu diege bien naran a yegenan tebe nera'avallanante atuan membuden eyekmante enak makarantaran tebe an peden piri wora samabu diman masagbunanga membu ko veran kocee ko sasa membu pirin toggan dimso eget pen zangin dim go'onbu poshin sogkum donbu denan diman ezangi pen ekemshin purumanso ekemshi makarantran go'onbu mazangin iya illimi nagganan enak illimi deriga eperanga iyamem demanbu nyega-nan wora kemsibube anakbu fata begeni go'onbu geri makaranta su'an deran ku benibu bono su'an deran Illimi ku pogi tii be ejangi pen edug shi jam amma ekemshim emennongmen bu sa kekinso ekomi makarantariga egot saa eminongmi eveduk makaranta kaben awosoran membu da'an enagka geenso mem enak enak wii epbawiri tembe ejongi pen enak illimi karan eperen dimga iya manbe sogkum baan ba tunanan woraga kebumliwo bazumi sama dakka jim benan wa gangke dagarum zoyiga an gang ilibala an gang tunga go'on balingang an gang dole bala gang pat samabu la'an en eba iya dan lawan gang iku nyengo zo yiga iku pebalaro aben na kaman dakka iku laro abeni dakka kaman to an dan lawan baa, ba-bardim bageri banag chiman bali eku nyaro alaji isuhu gang go'on ku laro gang abeni poggan nan esama pukgi alaji isuhu manga go'on la gang denanga don lawan bo pebalari jalingo har an we bukurati. To alaji isuhu go'on la'an gang abeni sam sama gang samami kuma an wee ba bukuranga eba i'nya mike alaji aliyu isuhu manga an weyanni alaji ali dr. Alaji aliyu isuhu manga wayan go'on nagan gang abeni masarutan esama puggi wemiyan wora nye go'on beni ateban go'ona bini su'an deran gegogapat anaku du'a ben su'an deranku pirikun nyam jam pena go'on woo-wa su'an pat su'an deran ku nyakute ku goira seywabaro kuma gura puegambe ammana puggani da-pendonvedon nyenana beni pugganteso nya geranan pat sai-temdegananbeen kuma worbo anak ayakutii kamenni go'on betunan seyranni kaden dake get vetku'ani go'on bo gura se'oni ku gut se'ani amma kuma su'an deranni li lisikube ka'ansin har ba'anka wemiyanni worobo a'nyaku tikamen na kashin pen verumbu aba'a nakasashin kaden yembo inagi dake'ani go'onbo yarati kaminni pen verumbu aba nagganabeni puggani dim pug den besamen poggan. Poggan na- naha- napenannan naten daganan werere kuma pug den pogga kageen a mumshikuri su'uku yelshi aliyu isuhu manga su'an deran yelshiku been su'an deran ku nyaku gang kushi wari ma'an been kuma su'uku poggsanan seywo'an jam na alada ganga epbumsikute gang poggande-timpog'um talaka kebu eopog da'a nyen gong pogde timpoggom talaka pogde timpoggomga gang-ga maa geen nagan manan gang-gangbu pokde timpogom ga talakabu pokda dim inyaku. Til kamin dim i'pbomsikute nye epogde tim poggon ego'onpega i'pbomsi kuso amma nye go'on pogemde tim poggom epogdaga i'pbomsite etunku dim go'onku pbommi duniyaro iya yawi kunso <hesitation> nebu iya yawinku nso nebu iya yawikunso koh neeku geran go'o wii bo'on neeseranbu bo'on pogga daben needenma baa pogganaben aga boni nekambebu bo'on pogde ga a' ganga maa talakate toran geen nagma'en lerumbu epogde timpogomi gangpeso. Sai dai be ko'an bum nye ege ko'an gwamnati vitko'an mumiga chimabu kansilolibu mamabu epogde tim poggom egangbupe ganbubo bumposombe gong nedon baani bam pogombe gong so amma inbe nyam masarauta yaga ema nye nanan nyam gang-ga ema dap somshinanga lerum ga'cin kamin go'onbe nyenan nyem gang don ganglamiya abawa kurin ding tara kuriwariga ga-gang kpbambu adiginan ameen edigirirga to shikenan to pendon gaan mum donate'em wegeranwa geen nan-na amawayin gang yoten gam mum don tebebo amma sanan gangsoga enbari domkun engeri imagepen penswe imagerun ebaan ima geran nyamwiya mageran poggandatimtengshira timrumpara impaen wede poggan to angeen <hesitation> anwawii monongmi semen daganancik an ingere abujarani kai a momsawariko su'an deranni ku yegawalum deri buman wii aget-tiggin-nan pat su'uku nyara-su'uku bina bono nekemsi veebe wige, su'an deranku yagade nedenti age aget apariga. Su'an deranku kang'ate su'anderan ku nyeshi pira nyam jam aba dom mama webu <laughs> aba dom babawebu ehn adom manawebu put adombu lam worikoh ano-minan maa bene sama dakka sama dakka nya, nya-nyabu lamdoman been te kuma worabo a'nya tem legari wiiri karen wii agera-abaran awa penan nyara n-non tebe se su'an karan to amomsa nan su'u a momsi suri a'mmsari su'an deran kupiriku nyesa nyam wiijam aba dom nee nwananbu te ebewebu emanabu eofis tubuden eturara nanni an'aba tomtomi sama peigganni aba dombu lam wariko ano samabu nya-nyabu momsenere nyabu momsena warikoh an su'uku nyesa jam gaan mume sobbaben. pena anagni ga'an mumwo'an eteranni etera dim men diman baan iya nwana-nan go'on bu i'nwaburiga donga i'nwabune. Dim an ga'an libsi daem ete'an ete'a dim geenti sama membu en-logos en-abuja ra en-kanora-gombera ebawog sama mum da'ani ebini vesi- vesiga sama beengo ga pat kuwug mum dacin dim wug-mum daniga go'on wote pirin hakkilokere soma puggi awobenan sama seyku liebien harma'an bien wa su'an deran anog'an gam mum me nog shu'aibu ibrahim nyeti gang'amike inmomsiri inmomsi su'uri inmomsari. su'uku naga borka wii neden nwa nog gam lishi tenani nya tem leggara daganan werere ape-aba neebuden turaranan ape ba nagbu momsente wora samabu a momsiri su'uku nyeshi pira nyam jam.